Ny fahasamihafana vitsivitsy mampiavaka ny amboa izy amin'ny piso ndraika ny fahalalako anazy: ny amboa mahery mivovoa matetika loatra noho ny piso, ny amboa manko na dia amin'ny raha tsisy dikany dia mivovoa fahatany izy fa ny piso tsy magnano an'izany fa misy raha angatahiny fotsiny dia zay izy vao magnano oe miaouh miaouh.